<hesitation> Fomba fiasana klaksaona ana biskleta ndraiky e <hesitation> tsisy hoe karankôry zany fa <hesitation> kitihiny fogna le izy aminà guidon igny de <hesitation> misy feo amin'jay miboaka na mandeha zegny biskleta AI na mijanona de afaka kitihiny fogna igny de mamoaka feo fogna.